<noise> Yishi nung shigong wee nung shigonghin ti luki ti luki, nung shigong gaba shee, nung shigong gong shee, nung shigong gonghi ti luk na ti luki ka jalen shee nung shigong yokshe nuŋ shi gong baltum she, nung shigong vet she, nung shinung kii nywa ɓurak she dubsha, loo lauka ye ɓurak nin kumee nin ne nuŋ nyaken dinii nin shi nee nung shigong veet ti tee di ɓuyang kwee nuŋshigong ka ɓuyang kan- kane nin shii nee dubsha, nin shi nee nuŋ shigong nin nin shi ne nungshigong kanin tele di ɓuyang kwee kanin pili ti tee diɗii di ɓuyang nung shigong ka ka mon kanna, nung shigong kati kana yashit, mwa tanghe gong. She ti nuŋ shigong, nuŋ shigong yoo moo tanghe gong, gonghi ka malen nywamoo yoo, nuŋ shigong dubsha koo mon mon bale shee dee ka yonghe yamshi monshee, <noise> nuŋ shigong kanin nena tishee tii loona yoo mo tangle gong shii yonghe daa shit, <noise> nuŋ shii gong koturo <noise> nan ti jalee yelaa koo kan nuŋ shii gong kati nung shi gong yokbo ni kanni nuŋ shi gong ka jalee yin shi ka shii mani loola tanghe gong, yel koo ni kanni nii nung shii gong nyok tii tanghe gongni, kwee kani nanghe mani daa shinii, kwee kani nang ka yonghe loo shini nung shigong ka pili nyanigoomoo ti tanghe kwee nung shigong ka mon tang moo dabale malena moo eree tanghe gong yoo in shee tii nung shigong nuŋ sheen yoo mwa eree tanghe na yoo